Yna dyi ndye gna mi gbnada yna yi jena gnu eje, eje ndye wo hna wo ɓe damgbma dye goi dye goi, shna ndye a snu wo muhni yna nga da, nɗye aga ewyi shi mi wnu a zo e gbari pyi'o ɓena ynadyi dododo e yi'o wo da gbari gbma ke wo shi ghari ndye eje nyi m ndye agna jena gnu hna aga ebyi la wo ɗo dobu wa wyi kni wo ga ewyi kni aga gi nyigo za, nyigo za yashi wa wyi hua ɗu, woszhi ɓa ewyi hna ɓu wa pye wo zhi ɓa pye, wala wo la go e ta wnu lo, ta wnu ga yem, wala wolo nji ge ala go azhi ɓa ewyi yna go, ale lalo nji ge ɓe m saw gashi e pye pye pa ge yna ena ga zhi wo yna ena hna, wo ye ena e ɗo ewyi hna gbem ndye woga a zhi chni ena gi nu wo zhi ɓa pye wyi sni hna wo ku wo gi ena wole ɗyin. Azhi ɓa ewyi hna zogo, ga ho nji ge ga zhi ge wo ga je shna wnu tima, wa je shna wnu tuna hna wa ga kpe muhni ɗye wa ena tsnu dye goi dyegoi, wa chnimwa filo, cgbunwa chni dolo lo e gbari ekni'o nuyna wori yi ɓem aga ena gni kperi wa nuwn to fi e shna wnu lo ga yi kpmanti nu, wa nuwna fio fyo bye zhi ɓa jnu, wa snago da wa filo, jebu yna, nɗye ha du buba num he pma snago da he la tu e-ena l zhi ɓa tulo hega lugo to kpe byiri jebu hna no aza jeba, zhi ɓa tulo wo ga jnu jnu jnu nɗye jebu zhi ɓa gnu ɓwa, he ga jebu keto, ke he kpe lugu lo, he ya shi he du, he duwo he du wo wa ɓyi, zhi ɓa zhi ge ye wo wo kaka zhige ko wo wo gna na, jebu keto nɗye shilo yna hega la, ha ze ɓelo ke he duwo, he duwo he duwo zhi ɓa byi gaze hega ɗye ena ga gna gna zhi ge hega, ena keta ya ɗye ɓa dyi na, zhi ɓa ze hega wo shni shi hea wo hega ya shi ha wo kna ha za za boe Za za zhi ɓa wo boe zhi ge ha sa ha dna za za lo, nɗye aga mwa bare fi e kpelda, hega gna za za wo zhi wo boe, nɗye hoe bwa ebwe ga gnu aza ɓwan, ebwe hna ha sa dna za za za ho shna za za aza ka bare yna, he zhi ɓa sa dna ga gnu ɓwa ha enyi to ha kpe zaza lo, ebwe ga gnu ɓwan a to nyi ɗye kpe eje dye hna tugo lo he la gi za za za za ga ɗyi za za ga dyi muhni nubo sni zade ge m sa ke ke yeo, emi sna hega de gna ɗye za za he kni oassa nɗye ɓawo wo kni yna wo ga kni wo dyi enyi ga zo nu aga sa a popo, asni ɓedye snu a ɗye eje dami gbma ge yna hnan muhni je shna wnu nɗye sha zhi ɓa ri fye hega da kna hna ɓwa he pa he sni wyo wyo, ke hde kpe falo hega yna yna sni ga wo he wyo aɗye mi wnu ze ze wo gnu he m, muhni aza ɓa kpa pmata, ɓa kpa kpagu yna ekna hna ga de ɓa gi wori ɓe snu eje wa damigbma sa sa nɗye mi wnu gnu he ge yna he ɓwa mi sna do jewnu sa ke hna, asnu a dna nuwna mu hnin dye ɓa bo, aga dna nuwna hega ɓwa he kni sa ɓa he ge yna, zado dyi-ɗyi, azado ga popo ɓa sni mi dye snu wo gna mi ɓa mi po po mi sni muhni shna mi sni hna dodo mi ga. Nga bwa jula nga jula hna dna mi ma jagba kpeo, mi dyi mi yna dyidyi dodo mi sni jepo dye ge a dye da mi gbe ke wo da mi gbma ke wo shi mi pe a nasala ynadyi ndye zna, azado nyi yi yna ba chniɓe ɓa dyi mwamwari midye ka wori ɓe chni lo tso m, ɓa midye mi sni sni dodo ma sulu tsu mi sni jepo dye ge ndye mi ɓwa suke un ko mi ga bwa knukawu, dodo mi miga eknu kawu hna tsu mi dyi mi sni mi yna ge adye wo mi wyo ke mi chepa sasa adye wo mi fa fa sa mi chepa ge yna ga womi fa-fa ke wo da mi gbma eje ndye hna wo ye wo zeze wo zo shnandye ayna dyi dozhi nyi e abari pyi lo m he ga dyi eje hna e-epya gbmari lo lo ooo yeri he ndye e chni zozo num se ga dyi wo se dyi wo se yna sasa ge muhni se ga ɓwa sa se snu sedye ɓe se nuta ge shnandye da se gbma nyi eje hna muhni wo shi za shnandye bmya ynadyi wo shi za yna muhni wo do shnashna m wo da a kpe susa lo m aɓa kpe nu lo nu m muhni shna wo hni muhni hna wo da za gbma lo n wori ɓe snu mi ga gna dye eje wo gna bmya gi mi ke wo gna mi gba e aynadyi khikhirio gi ė gbari kni lo wo hnan.